Tyíem nare ba bziate ra gyíeb náhld re loën purzi queityru balhlahn xíni gyiánca, tïé ni idauën, gançani derech laígi, gyíó tïé xíni techi <hesitation> a queityzá yuxdini, queityzá xinidi gac´ni laígi, bel inieën tïe nyis nald, tïé ra xini id´ën áh chi yuni laígi te chi gac´nald ni <hesitation> igaldiuni, te chi gac´gan id´ën ni, nuza cualquier rate ra, baziateni loóën nare, nugwuel runën, napën por rduën tïé xíni ni nald, ya sea cualquier refrescw, serves, cualquier tïé ni rziunu laíni te chini ni runzani company danën.